Ny fomba fiasan'ny famataranandro de miodina izy miodina <hesitation> mandritra ny enim-polo minitra izy ohatra de izay no manome hora iray. Ary ny fiodikodonany de miverina eo amin'ny toerana iray de mihisaka ilay fanondro anak'iray izay no manome ora.